Esie shindu siasinya muvulamu vwange nokhulo mundu sa kholanga ikasi yee ango whuwe tawe. Navukha inchuli n khutsinjiro khwikhala khuchinjira khumasanganjira nende kuanza khupa ovuvei ohuanza huvola akali wa fulani kafulani afwanalanga, ngafulani alithanga munthu mwaye ngafulani achedanga. Amakhua ngako kakhuhonya ewe shii. Ohaire huthia khukola milimo chiao ichenda niwanya vuvei nowana vhudaku amakhua koulireo nikochendanga novorera vandu kafulani afwalire nolola niyakhakula eshiakhulia shia vulai nachenda nakingire khapepa bag ali sholola alisholola naweko malai kalena. Esie shindu sho sesichamanga taa. Njamga mundu uvukha nakhola mahua kee. Khuli na vandu kata vamama, mundu avukha sa munthu mwaye nathia wajirani khwikhalayo mana yane vudakuu akhupe imbakha kata ivulaho <hesitation> okhupamba imakheyo ikhunyamo shina. Elihua lilahuhusu ewe ta hufulani othire hupa imbabe ya shina <hesitation> eshindu esho shiasinya okhuvola mahua kavuvei nivanyasia community hulokhuvahonyera vuvei shecjamanga omundu wokhuchenda navola mahua kovuvei taa. Mundu mulai n uvukha nakhola milimo chiao esiesenjamanga <hesitation> ovuvei. Shena huthama avandu vavukhasa nakhola kwanza nomuvorera lihua fulani nachenjia. Athia hupa imbakha mbu mbulire fulani avorerenje ari nishavorere alekhere vindu vya ahoere khupira vandu vatsia imberi, akupanga imbakha yanaloreshe mbu niyewamanya khulomaloma. Esie senthamanga emundu wokhuvoka imbakha yovuvei avandu vokhundecha chenda nivopa chimbakha huvasiavwe nivekhola varie. Avandi vathira vandu kataa, phindu phietha mbu avafumo, onyola mundu ahaire khuhola ikasi yee athire khuvafumu athire ena <hesitation> ephwene phio phwenya phiasinya kabisa sindenyanga taa. Enjamanga mundu mlai uli transparent uvhola mahua kee muvandu n vamuulira. Eshindu shidadala chama taa, n ovuvei ovhwifi nende kata vanywi ve inzaga valimo. Onyola vana vatiti vhehupa mnzaka. Kata sonyala huvaruma taa kata niwenya vakhuhorere sindu milimo shivanya hukhola taa, yani vatonga sa vario. Sokorua vandu va imbi ayo vesika <hesitation> imberi eyo vesika sina shilai. Omundu mlai n uvukha na akhola milimo chie niyepanga <hesitation> kata nomulanga ikasi na hukhonya. Lakini vatongasa mbu navukha n khurula wachireo n khupa sa thimbakha thia khumonya avandu ekhuhola sina avandi vathira vafumu vandi vathia si nonyola mbu. Shinomundu <hesitation> ukhoere khwikhala avandu vari ta shindu esho nishisinya sana nerikhua rindi sieriuriranga vilai enjamanga mundu unyenyekea omundu ouurira makhua omundu ni unyala khwikhala muvasie avakhonye thinganikani avaya maporo mundu wa imbia eyo nimulai sanaa yaani rihua niriri mcommunity nomuangu kata nomulanga nomuruma nathia kata novoere nosamula nomupira isimu mbu thovukule mzigo kwange kuri avureve oire ingo olanyola airire shindu sho ingo shameterekho rihua riosiriosi taa alavola sa mborerwe khurere shindu shino khupirwe isimu nayana natsia sie sangalanga nde vandu varia malako avandu vanyala khurumikha novekhonyera mbu njire avurere natsia nomwa sindu mbu mbirire ingo naira njamanga mundu transparent nari nde vutinyu nakhuvorera mbu esie ovutinyu vwange novuno nevuno nevuno nonyala khumukhonya nomukhonya shichira akhuvorere amahua ke akhuvorere amaparo kee lakini omundu ulekhala muvashie ulavutha muvandu mbu yekhorera phindu vyaye yengene shinomundu mulai tawe mundu mulai yenya yekhale muvandu mundu mulai yenya akhupe tsimbaha navandu. Mundu mulai ave urumikha, narumwa nathia nietha ata avandu nivekhale, avashieshia yekhale n mumuruma nathia nimwikhonyera khuhola shindu fulani nakhola oyo n mundu uvechanga mundu wa avhwene. Handi nimupa thimbakha thia avandu vopanga sholanyola ao narusirieo imbakha ya mundu <hesitation> yenyu athire huvola mbu, mbere ea fulani mbu vavorerenge vari tawe, akamvorere katobgere munie. Khuvera amanyire la mbushienyere khuvukula likhua avuleve aire avundu undi taa lithukhurera aundi <hesitation> emiero vandu vanthe khusolana. Khwesie enjamanga emundu omuliri nomuruma nathia ouvutha na vandu, nimupaa imbakha ninukhonyana maparo nehandi kata nolenga warurire ingowr ifamilia ye handi iumamo luokan mundu mlai n mundu wachama a vandu. Nonyola mundu wa embeo ata mcommunity nayevua ikasi na ikasi ichenda akhola ikasi vilai akasingia lira lie <hesitation> lie inthu yae nende lira lie mwenye. Khwesie mbuliranga vulai nonyola mundu ulira malako omundu murumishi mundu muuliri. Mundu wa imbii eyo a achiranga i community ikhula khuvera nali nende likhua limuthuna narera m vandu n vamukhnya. Nalinende liakhuhonya handi yalavola mcommunity nehandi likhonya icommunity. Kho mundu wa imbia eyo avethanga mundu mulai khandi ni mundu unyalakhuchira icommunity ikhule kho esie mbolanga mbu mundu mulai akwanikhanga anyola izawadi yee indai khulondokhana nde mirimi chae ne mundu muvii avandu vaa khuchochea va phitina valenyanga mundu avandu vya imbia eyo shinavandu valai tawe kho esie shandachama ni khokhorere alala mucommunity khuchendere alala khukhusia riyenga kata vana vefu nivachenda mundu navarega nivavola omwana wa fulani oyo ni mwana mulai ololakho ngiluavevusi vae vamera mwanayo nomulai kata rikhua nirimunyola ruanyi nolola sa nivavola apana mwana oyo mumukosere norenga mufamilia mwarulamo ni ifamilia indai sanaa khuvera vavula makhuwa tawe khukhonya mwana oyo onyola siakhavere sisiro khumwana oyo shikhorekhe vulai sana kho esie njamanga nimuri mucommunity mumenye ngavandu ve inzu ndala avachendera alala nimukhorera makhua kenyu khalala khandi makhua nimukhanyola nimukhakasia omundu yalarula ao nathia khuchenda mbu khuvera avurere varorerenje khuwane vari tawe avore kavere mumukutano nende kakhoere khuvola kayalakhoere khuvola sinakeke areshe kave kario nonyola riyanga nirikhula vulaii khandi luyoka nilulavamo taa khandi kata onyola serikali ilari nde ikasi inyinji Yohwirukhana mbu mbavefu varavureve mbu ishida iri avureve shichira vandu varimo navalai vaurira malako vakholanga vulai vauriranga malako vachenderanga alala vakhoreranga alala kho esie suvira mbu nikhuchenda hurio nemba mburira vulai.